Ma burung manege i masi akana wola ka ngarum ika, ije ino gota ma soka, de aje i ma si akana manga ngi la i maidu de i ma tounu soko manege dika.